जब मी बुधवार के बारे में सोचंतु, तो सबसे पहेल माय्ये मन में आनतेय के बुध को मतलब जो है अधो हफ्ता हायगो। चूंकि जम्मे दो दिना तो पहेल निकल गए और केवल दो दिना बक्किन्ये बाके, बाद माय्ये मन में आनतेय रूटीन और प्रोडक्टिविटी की मतलब हम द्योय दिना तो काम कर रहे हैं। बाके बाद जो है बुध आयो है, तो हमाओ रिथम बन गो है और बुधवार को जो है, हम अछि प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकतें। बाके बाद स्मॉल सेलिब्रेशनु को मन कर अंतुये बुधवार कू, चूंकि दोए दिना वीकेंड में बच्चे हैं।